Kulla ɗe no haura fa lati fuccu janne. Fuccu janne ne funa ko waɗa fa hoy, yawtai janne ɓareri maune ni ɗo kayri woni, e yonki muɗum kayri woni eyyel ɓawol ngal, ɗon non to yale yesuwal, e ɓawuwol fuɗol non, haɓɓa ɗon jokka, e janne no kadin ɗon toe kattel to joɗota waɗa, e jannde nden, e ɗin ɗisa to koyngal maɗa yesuwal loppoto e nanowal lappoto, e janneno ɗin kadin a gwaru haɓɓa, e janninin ɗo wuri wunnoji. ɗun fu ɗun haurama ɗun wari ɗun fotti e janngine kayri ladi hono ciyal ɓawo. e to fuccu goɗɗi e waɗane hitere yi'irede sai kadin e sillire jokkontirni a gwari e to damfata koyɗe maɗa ha kusel ngel ummo e yaha.